Tanany zen̈y fôtiny tsy tiany ho ain'olo fiainan̈a nany, avô tsy tiany abôka raha natôny, kay ino amy izay raha anotanianô za in̈y. Fomba ahitan̈a zen̈y tsy rasirasaina amin'olo baka mazava hoazy. Avô amy izay efenany amy izay ampiray, tsy tsy olo jiàby zen̈y mahay fiainan̈a nany ndreky raha nandalo taminany izen̈y.